Wathu wazima, wa- watuagima lazima wapende siasa kwasababu wahali yahai. Siasa nengomee yetu tujivunia aha nitanzania, kwahiyo siasa ni kitu chakwanza kabla ya mbuu zote lazima tuwe na siasa.